Mìŋ kuwa ɓɛìŋ aŋ tɔɔ wèè gɔ̀ɔ̀yɛ, maŋ mɛ̀iŋ tɔ̀ɔ̀ aŋ tɔɔim nyȧŋ nyȧȧne, mìŋ ready mɛ̀iŋ nɔŋ sèè mìŋ gɔaȧ nɔŋ jɔɔɛ̀ mìŋ nyȧaŋ nyiŋ nɔŋ aŋ gbiŋ ȧŋ kpiye, ȧŋ yaȧ dùȧŋ sùȧ kpìlìì aŋ hnȧŋ, aŋ tɔɔ nyiiŋ sèè nìì lɛ sìȧ mɛ̀iŋ naȧŋ aim yɛmɛ̀ gò zùmò fòla aŋ gbiŋ yaȧ hinie aŋ fɛ̀ɛ̀mɛ̀fɛ̀ɛ̀mɛ̀ door wiiŋ ȧŋ yaȧìm fulie wèè ka fòlȧ ka fè nɛ̀ŋje nyiŋ nɛ̀, mìŋ fè nyiŋ nɔŋ gbiŋ ɓaa, sèè ka kȧ nanɛ̀ŋ, ȧŋ yɛmɛ̀ìm mɔŋ tɔɔ̀ ɗì yaȧa sùȧ, aŋ gbiŋ nɔ̀ŋ maŋ dɛɛ mȧŋ sùȧ ȧŋ yaȧ dùȧŋ sùȧ ȧ yaȧ hìnìè nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ, anyùùŋ nyaŋ ngèè nɔ̀im hiile nyȧȧŋ je moe maŋ nɔŋ tɔ̀ɔ̀ tɔɔ nyȧŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, mùŋ nyɛnɛŋ nɔŋ tɔɔum nyȧŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, sèè maŋ yɛi gɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɗolònɛ̀ɛŋ eum ɓɔlɛ̀ɛ̀, sèè nyùùŋ ɓɛɛ woò wȧȧŋ dènȧŋ bȧ ke nyowo yii doum nȧŋ nɔ̀ŋ, maŋ ɓɛɛ jìwȧ wèè maŋ gbìlȧ ɗolònɛ̀ŋ lii ke nyowo yȧùm, nyowoɛ̀ dònȧùm nȧŋ nɔ̀ŋ wèè maŋ gbìlȧ ɗolònɛ̀ŋ lii, maŋ tɔ̀ɔ̀ mɛ̀iŋ tɔɔim nyȧŋ nyȧȧne, mìŋ nyȧaŋ nyiŋ nɔŋ fa gbiŋ dùȧŋ maŋ dɛɛ mȧŋ sùȧ wo bà gbiŋ wo ɓɛɛ nɔ̀ŋ ɓɛ̀ dii wò yaȧ dùȧŋ sùȧ yaȧ hinie, bȧ gbiŋ ɓɛɛ nɔ̀ŋ dɛɛ mȧŋ sùȧ yaȧ fòlȧ sùȧ aŋ hnȧŋ gbuwo, aŋ tɔɔim nyȧŋ sèè ka nyiŋ dai nɔŋ tɔ̀ɔ̀ nyȧȧne aŋ nɔŋ hnȧŋ bȧ guùŋ goȧ nɔŋ kɛ̀ nyùùŋ kùwȧ bȧ, yɛ̀ì nɔŋ yɛmɛ̀ mɛ̀iŋ tɔɔim nyȧŋ sèè nyùùŋ kuwo dai bȧ ka nyìmȧŋ kɛ̀ nyùùŋ naŋ nyiŋ kùwò, because mìŋ nyaanȧŋ nyiŋ nɔŋ fa ȧ gbiŋ fòlȧ dɛɛ mȧŋ sùȧ, sèè aŋ nɔŋ hnȧŋ go nɔŋ haì kɛ̀ wo nyùùŋ kùwȧ wo bà because maŋ nyiŋ tɔ̀ɔ̀ nyȧȧne, maŋ nyiŋ tɔ̀ɔ̀ nɛ̀ŋje gɔ̀ɔ̀yɛ̀, maŋ nɔŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɗolònɛ̀ɛŋ è ɓɔlɛ̀ɛ̀ùm mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, ɓɛ̀ gbiŋ nɔŋ mìŋ maaŋ, tɔɔ nyiiŋ nɔ̀ŋ mɛ̀iŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ jawa kȧìŋ nɛ aŋ vulɔ̀ŋ aim dèmanjɛ̀wɛ, anyùùŋ nyaŋ nɔ̀im hììlè sùȧ nyȧȧŋ muȧŋ maŋ nɔŋ tɔ̀ɔ̀ tɔɔ nyȧŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ mùŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ nyiŋ nɔŋ mȧȧŋ nyuùnkpùuŋ, ȧŋ naum naȧŋ nɔŋ ɓɔlɛ̀ɛ̀ ɓɛ̀ gbiŋ mùŋ nɔ̀ŋ kɔɔyɛ ȧŋ yaȧùm dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ, maŋ yɛi gɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɗolònɛ̀ɛŋ yeum ɓɔlɛ̀ɛ̀, sèè nyùùŋ bȧ hnȧŋ wȧȧŋ fèim nɛ̀ŋ lii bȧ miŋ dènȧŋ niŋ mùŋ donȧŋ woò mȧȧŋ kpele because aŋ tɔɔim nyȧŋ naim ɓɔlɛ̀ɛ̀, aŋ tɔɔ nyȧŋ maŋ nyiŋ tɔ̀ɔ̀ nyȧȧne, maŋ nyiŋ tɔ̀ɔ̀ e nɛ̀ŋje fèe, ɓɛ̀ gbiŋ maŋ nɔ̀ŋ ȧŋ yaȧ kɔɔyɛ, mìŋ duɔŋ dai ka kȧ pìȧzȧ kpȧyi mio ȧŋ gbiŋ ȧŋ yaȧ dùȧŋ sùȧ aa nìȧŋ, ɓɛ̀ gbiŋ miŋ maaŋ ȧŋ yaȧa mȧȧŋ sùȧ, soo maŋ tii tɔ̀ɔ̀ e ɗolònɛ̀ɛŋ <hesitation> è dònȧùm nyìmè, è yaȧ nɔŋ mȧȧŋ sunɔ̀ɔŋ, nȧȧŋ nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ sunɔ̀ɔŋ yɛ̀ì nɔŋ mùŋ gɔɔyɛ̀ aŋ tɔɔ, wo sunɔ̀ɔŋ mauŋ nɔŋ tɔɔ̀ mȧȧŋ koɓɛ̀ yaȧ ya, mùŋ fòuŋ nɛ̀ŋje fòuŋ nɛ̀ŋje, wo sunɔ̀ɔŋ naŋ nyìmè saɓù nìȧŋ nyuùnkpùuŋ, yɛ̀ì nɔŋ yaȧ mȧȧŋ tɔɔ, ɓɛ̀i nɔŋ maaŋ nɔŋ mȧȧnè gɔ̀ɔ̀yɛ ɓɛ̀ gbiŋ nɔŋ mùŋ yaȧ kɔɔyè wo tɔɔ wii yȧùm dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ, yɛ̀ì tɔɔim nyȧŋ nyɛ̀nɛ̀ìm ɓɛ̀iŋ, ɓɛ̀ gbiŋ mìŋ maaŋ mìŋ duɔŋ kɔ̀ȧ ko pìȧzȧ kpȧyi mio mìŋ jaȧ aŋ gbiŋ aŋ vùlɔ̀ŋ line, wo yèye miɔ̀ŋ wȧȧŋ ɓèmè aŋ tɔɔum nyȧŋ gè nyiŋ piȧzȧ miìŋ aŋ ka nyɛ̀iŋ nȧȧŋ tɔɔum nyȧŋ fòlaìŋ, yɛ̀ì yaȧ kèè ɗolònɛ̀ɛŋ maiŋ gɔɔyɛ̀ yɛ̀ɛ ȧŋ naŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ ɓɛ̀ e saȧŋ mɔ̀ɛ̀ kȧìŋ nɛ mùŋ tùɔ̀ŋ nyiŋ nɔŋ saȧŋ fa ȧŋ gbiŋ kenɛ̀, mùŋ nɔ̀ŋ yaȧȧ wiiŋ sùȧ ȧŋ nyìmȧŋ mùŋ goo nɔŋ nɔ̀ŋ aŋ gbiŋ kȧ dɛɛ mȧŋ sùȧ, kɛɛ zȧ aŋ nɔŋ nyìmȧŋ, ka nɔŋ hnȧŋ, ka nɔŋ dè yaȧa miɔ̀ŋ sùȧ, mìŋ gboo nɔŋ fa aŋ gbiŋ kenɛ̀, wo bȧ guùŋ ɓɛɛ nɔ̀ŋ maŋ dɛɛ mȧŋ sùȧ aŋ gbiŋ yaȧ dùȧŋ sùȧ aŋ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ miìŋ, yɛ̀ì mùŋ gɔɔyɛ̀ yɛi ɗolònɛ̀ŋ yeum ɓɔlɛ̀ɛ̀ nyùùŋ ɓɛɛ kùwȧ bȧ mȧŋ nyìmȧŋ, kɛɛ nìì lɛ sie muŋ fè ɗolònɛ̀ɛŋ,